Kalkulaatriq ommaq väega hääq as'aq. Selle et mõtlõ kui sa olõt koskil poodijärekõrrah. Sina olõt järgmine, kiä piät masma. Sa ei olõq kimmäs, kuq pall'o om säidsetuhat ütessäsada nelikümend kolm miinus kolmsada kats'kümend ütesä.